Tsy haiko loatra zen̈y fan̈amboaran-drô nino izy io? Sary sarisary bòka amin'ny amin'ny raha àby àby e. Fa <hesitation> izy fo zen̈y tsy maintsy alain̈a akendriky raha io atambatambatra beka zen̈y man̈aboaka raha sary araiky.